So so lam beekai anin. lamaan anin beek hand soa iyoo power so beekai. hand so ka mukfaan dadafetenu. mukeenfa, koraanfa ka ibidaan bobeefetenu. isun huji suniin midaaseniei. power son mukeen gugurdaan dadoosenie, baaofan dadoseni iyoo mukeen gugurdaan dadoseni muk gugurda ak foresi baofaan midaasen